अमि जनु जे कम् पनि अधिक् उस्नतत् अति होन् कले उतोले। अरो जोदि अमि पनि उतोलए ब गरम् करि खम्, हि पनि बिजनो मुक्त होइ। अरो हे पनि खले अमर् देहर् बबे अति कोइ भल्। भ सहिस्त कर्ने अति कोइ भल्। जर् फलत् पनि बिबिन धरनर् बिजनो पर उतोल, बिजनो पर मुक्त पओ पो अजै। अरो हे हे अमि होदय् पनि गरम् करि ब उतोलए खर्, उतोलए खब लगे। होदय् पनि गरम् करि खु अतो नीतन् तैप् होइ जन्त्। अरो प्रनि, <hesitation> प्रनि बबे होदय् पनि मोल्।